Mii ba'a yiha ina ba'an marori in ba'an gowasəbi in ba'an gowan merie’ toh bwaka merik i ba'ai kame’ rə tə gbəlan uni mii kam yihai ah mina mi kə e’ kamgi no̱o̱ron bo̱o̱. mii rə yikitə bo̱o̱ weesə i toksə i kam sə mə no̱o̱ron ma dak dan. Nok an ya bila piba in akə bo̱o̱ yikin bo̱o̱ yin gowa rə bo̱o̱ weesə dan pa eya i za yikwerk. Bo̱o̱ kei weesə pi pa. Nok gamdole sə, so ugi gbela are sə a kino̱o̱, ugii gbela are a kino̱o̱ ugii gbela are a kino̱o̱ arei bakabak wo̱o̱na bo̱o̱ dəsə dan nok reka yiha’ are ko marore ko kwa'u koma ko gowamare i da'an dan de'e’ nok ka ere nek kwau na yaggi huna bo̱o uhur bo̱o̱ e tok nee weesə are zagiga rei hunae’ bo̱o̱ e pepen sə e’ gam ro̱ore aduwa re nookə aka zakka. To wa kere boka'u wa'akec muna rih gowasə bii aii awan di ki sə a'a rasə sə a'a ku kookonti ro̱o̱ sə a kəkeki wa'a sə ketə Wa'ak na getopu, sia'a pekikei a e’ piwing bakuro rezarse sə piwo'u bakuru a’ rzasə sə i ga a gan rairo sə i wande'u. mo̱o̱ wadenzapu, yinu kuwa rə tin pa. Nok ko ne ya yihi ina wurlo yinkirə ni marrii ganya na wuhur. Ina ru'u bo̱o̱lo hahar ha yin jogo'o ya pa sa'am har wuka'ro har la'a. Se nok riyik a lnima kam gəge bin kan yirku har kiru. marore mo̱o̱-mo̱o̱ na ba suko reherir mona na kamtu gwa'a ro marii yink ro i na za'a i tiisə weesə. Bon ke gonnati tisabu weesə natəsi mona tisabu wessə i sə bo̱o̱. mo̱o̱ ma re’ yikkuro bo̱o̱ iro hanro in wa finkiwa rein sə doraba weesə. So i rema billenin ayen kə a'am na a'ah go̱o̱ kunaz pa'a. So pebin wake'i go̱wa marriiz go̱wa-marrie ə a wandi wan na go̱wa sabe na per'a a dasi re'arih e’ na wandi si bo̱o̱ si a'a ta'uwi go̱o̱ro si a'a tewi ko na nakə ganri i wandewan neta re'ati si a'a re si a dəsia arin ka ri ro gwansi hurlo bo̱o̱ na mo̱o̱ a kamsa sə a rə bo̱o̱ ro na mo̱o̱ma na kami gwansa mo̱o̱ sa'a. Sin yi e’ re bo̱o̱ ro re'are marore bura'a alekilen si a wandi si'a tewi riare a so̱o̱ tiki sonii

Kə̄ə̄z yaiin mō gwa'ai pa. No'ii i indii zu'u kuz. wo'uz ka kəəz re na za ma, idə i wodəi tan. ikə lei demka pa. I da inni na worke bo̱o̱ itempa. Ama mai gwate nəta mo̱o̱ronti na dəsarə kə mo̱o̱də mo̱o̱də posarə monma gwesika go̱o̱gon kwekarə. Bu'wi ya reii ma dəsi ma marrisipu kala wakətə patə ma masipu dəə inna nosah a o'oki ō wesa. ku a kami yinku ro bo̱o̱ i yisika yin na weesə we sak we. Ama neta mo̱o̱ ma falei pa kunon pu wursoru lata a dəsipa wakike i ē noon a o'suk kakwaka no̱pa mona kam numo ro ma i yin si na weesə pa. Ama inna mu na noii-ma komme numoru ma i yinkpaka na weesə wesawe. moo̱o̱n bo̱o̱ gowugaro gon. kuma tin si ka tinɔ nokə rə mo̱nami pi nek neir ma kwan newa mo̱o̱wu mona ba'a ba'a ki ma gwarsoun ba'a ka mo̱o̱ kə si na wusa ā pi na inna āgoron pa gworonsu sigo̱ wosa ka gamwu labwi pa mona gwanwu mona sə ma meina a buron pa ma ya buwi yabu bo̱o̱ katəka inna go̱o̱pa. Toka ā ra go̱o̱wun pa kə nogowu ā ru̱rok, na gowu bu a rə bo̱o̱'uz inna gopan sə rə a rə go gopa mona gawu ka lawatə a kaminu dellə, roo an āz gorusum inna mo̱o̱ro ā bu goru'ukən na yiguya gorun o'oka pa nok muna reke moma gwesika o'on. Inna’ a boron patə wesawe nonkə sina wu'u. Gam na'a moren dəllə ron ma sə gəben sə na o'osa. Na'a ra'a dowu'u ma sə gəben sə na wusa. Tnramo̱i ma na wu'ui na marii ka la maiz tinra mo̱i na hur. Ka gumwu na tinre winlin n maiza pa. Ko bennai gamni na maiz na yaksə joko, rea'rə bo̱o̱ ura'a pah a'az da'a bill bo̱o̱ pi kək bəndun rə na mōō. Billək pah si na do'usare wakeke a'a rekingon bo̱o̱ dəllə zahal. Ka rekə polon popo farlinma pa. mo̱o̱ na pi rekətə kamii zu'ura morom lo. ka rə na maiz ma'a billək pa. rəgə ta mo̱o̱ma kətainkə marrii akan mo̱o̱ maiz a'a duhu billək zi. Ama mai rə kə farlinma talin mu kanz zu'ur a mu'ur pa ma'a go̱o̱pa noka rə kəla wakətə ya'a kam zu'ur mo̱o̱ pa ma go̱o̱ pa noka rə kəla wakətə ya'a bowu kun inna zir pa kam a'a asu'u bill muka. Inna bogankan patə asun billək muka. Regəya hasin billək muka mo̱o̱ pu rekə muka ma'a kamin bo̱o̱ ba'a bakə ma, a'sin bill mukə go̱o̱nin da'a billək bo̱o̱ pu dowusikar don. Ama mo̱o̱ timir na zinsa na billək mo̱o̱ na gawurə əre ta bo̱o̱ a'a ni bo̱o̱ a'kin ana farni ya mo̱o̱ pa. Ka do'o mo̱o̱ geə borak lamiro sibo̱o̱ kilo ina dəllən pa'a ka dowu moon kə bo̱o̱ torəkə lamii si bo̱o̱so dowii ənkupa. ka domun kə bo̱o̱ torun lami ro nok ba'ar gonbo̱o̱bon na dowii ya mo̱o̱ pai əni pat gowupa. Gam saka'a mo̱o̱si na billək. Billək pah bo̱o̱ gə'u ken bildun na mo̱o̱. Ina gowuka bata'a i sin billək mu ka. Batə in'abo̱o̱ka ba'atə, do̱wu mukə billək pa lin na do̱o̱su bo̱o̱rə gon da'a billək bo̱o̱ do̱o̱kare don.